Kanciko suudu ko mi anndi, un leeso, sey kabenwa e danndel, koo ngoye boo, e jooɗoo e inaare to ɗum joontini-ɗum